Pwr zotin nganjher me kqyr makinat, mekanik makinat, pse m pwlqen, asht tu bo edhe baba ksi pun, ene m pliqen e dhe mu mana.

pwr zotin, nuk m pwlqejn pijet, vetwm sapak mw pwlqen vena, she shum e bukur, edhe baba i pwlqen rakia edhe gjana tjera, shishto, mu m pwlqen shum vena

mu m pwlqen shoqnija, edhe mana m pwlqen partneri, m pwlqen partnera, pse ... shishtam.... partneret ma mir

muu pwr zotin m pwlqen me nenj n shpi, se ma mir asht me me dal xhiro me familjen, me shokt, mana qysh t tham, me dal xhiro, me dal xhiro asht ma mir pwr tant

Pwr zotin, mu m pwlqejn shum ngjyrat, mana, mw pwlqen ma shum e kuqja, se si pse wsht si flamuri shqiptar, kuq i zi, mana, shishto, pash zotin.

pwr zotin, un nuk mirrem shum me poezi, mana, mana shif kto, nuk mirrem shum me poezi, mana, pwr zotin

Pwr zotin un shkoj kur jam i smun, edhe me ba nonj vaksin, e zha tjetwr, pwr me pa kohwn, pse luj top un, kur jam tu u rrxu, mana shishto.

pwr zotin, vran, tu ra shi, edhe u fto pak ,,,, koha, eh, Ca kena me ba, ... asht, mana

pwr zotin, mu m pwlqen baklava, pse jam ta bo tesh, po edhe e kem pas bo dikur, mana, edhe m pwlqen dhe ravania, mana, shishto

Pwr zotin, lulet kam pa si bim, bim s kam pa, lulet kam pa, trwndafile, edhe shum lule tjera, mana, shishto, pwr zotin.

pwr zotin, kan ardh teknologjia t mira, mana kan ardh edhe ndo qiesha, si, siC thojn, jam pa inCizuar kta, siC thojn, mana .sheshna .. pwr zotin

Pwr zotin mu m pwlqen shum me vizatu, a shum e mir, jam edhe tesh jam tu bo pa zhart... pse jam t'u bo mir topt edhe jam tu vizatu m letwr, pwr zotin qysh t thom mana...

pwr zotin, nuk ban dimwr, ban pranvera, vera, kishta, vjeshta, edhe shishto nuk bwn, nkoh tjesh e mir, shishto, mana.

Pwr zotin, un kur kam qen fmij kam dash m u bo polic, pwr me kap kto q bwjn gjana t keqa mana, pse shishto.

Pwr zotin, mu m pwlqen me shku ke plazhi i Shwngjinit, atje m Lezh, edhe jo vetwm kta, m pwlqen edhe me shku te gjyshi, atje m fshat, a shum e mir edhe atje pwr zotin

Pwr zotin, mu m pwlqen atje ke guzhina, pse jam tu shku nganjher me nimu mamwn, jam tu e nimu shum, kwt pun un jam ta bo, mana, shishto.

pwr zotin, mu m pwlqen me gatu, m pwlqen me njesh buk, pse ndoshta kam m' u bo nonjw guzhiner i mir, kur din. bane shesh kta pwr zotin

Mana, mu mw pwlqen me luj muzik, mw pwlqen me nii muzik, mana kena kena gitar kena shum sene pwr muzik, asht tu luj babi, mana s di pse m pwlqen me luj muzik.

Pwr zotin, C desh e mora atw deponin, mana ma jep baba edhe kanjher e marr kur boj nonj gjw t keqe shishto

Pwr zotin mu m pwlqen tanat llojet muzik, mana ma shum tonat m pwlqen Ciftelia e mjuzikat me Ciftelia, pse asht tu po edhe boba n televizor nanjher edhe i pwlqen edhe atij edhe moms.

Mana tesh a pak gjw me fillu pun n tre, mana, pse dita tash asht shum gjat mana, pwr zotin.

pwr zotin, un jam i qet, jan tw shwndetshme, mana, shishto, pwr zotin, jan tw shwndetshme.

Pwr zotin, un telefonin e pwrdori t shtunwn e t dielwn, mana pse ditt e tjera kam msim, kam shkoll edhe babi s ma le telefonin.

Jo. mana, s kam shku, pse s kena pas shum mundsi, mana, edhe shishto, s kam shku, asht edhe larg, shishto, mana.

Pwr zotin, eee, koha atje n Shqipri asht ndonjher keq ndonjher mir, vrant, nxet, mana, shishto, e pandinjshme koha...

mana betoni shkwlqen edhe wsht ashtu, punwt e rwnda, psejan pak zor pwr mu se jam fmij, mana jan shum... shishto mana.

Pwr zotin, un jam krenar pwr Shqiprin, edhe pwr familjen teme, q jan t mir edhe t qet, mana Ca tjetwr?

Mana, kur kam qene i smun, ka qwn tu mu kujdes mama, ka qwn tu mw dhwn ndonj aspirin, mana shishto...

Po, mor, si jo, mana, asht tu ndryshu klima, najher asht ftoft, najher wsht xet, najher wsht vrant, edhe najher wsht shi.

Mana, un familjen kam babwn, nanwn, edhe vllaun teme, gjyshin dhe gjyshen, mana, s jam shum i madh pse kam shkoll, kam bo nonj familje,

Mana, un di ushqim tradishonal ka qan lakna t zeza me mish thiut edhe ka qan groosht, groosht ka qan shum mir, mana.

Mana, jo, nuk kap gjith kon, pse, pse edhe njw her un e kam pas lan drit or edhe s ka pas kap mir telefoni, shishtoni ju, s kap gjithkund